han buwason nɛ a ɲi matete be ɓɛ sin mɛna bon oyi diyara mɛ to mɛ-ro vɛn ɲi po biyɛri to bunna mɛ se biyɛri apo vɛn abe ho ɲunle be ayi ɲinda mɛ mɛ sura ɓɛ ta ɓunna mɛ sura ɓɛ ta ɓunna a to mɛma a se ho biyɛri nɛ pusetance- pursantazi alikɔli pursantazi a a a du'aya a du'aya matete